Rawuya tsighiya, ghani a lai shikenan, hyima rawakhi, kar gma ca rawakai wu rawusi Vina-vina vina, koga kar wa rawusi ghi wu layiya, a,a tsuru sak, Puc’u nufyu wut, Puc’i ta Ghinsin taba cimar ɗin yani bu wu Layiya, wa Puc’iya to ɗin yani bu wu layi, wa rawiya ɗusa cawi ghanima wu layi miya ɗusa cawi idusa Umma jarhyina, khon jarhywini be ɓakwi khin jarhyiwi marwhi wi Ghinsin ta cama, khin jarhyiwini, Viravuwawini kaca-kaca Vilan ni Ghinshin gma ci ɗin tabu zaɓaghima ma U’mma ghan ghan ghin ƙai, ma Umma pu wuyanu ghan kwa nasu, ɗin yani bu ma Ummau? ɗin yani buma nahawi’i ghamma we taɗi kimmasi ma saui ɗin ta ɗi ƙimasi tuwa wa-wa U’mma, Ghinsin ghi sunusi ghana we-e, ɗin yani bu wu ndaka Ummau ngingiyi wa ʒha Ghinshin Vinahyiwi, waʒhi Ghinshin rinahywi to ɗin yani bu wu layiya, wu ndaka ga p’usi, amma wa kuʒha Ghinshin Vinahyiwi a,a ghan wa ʒha nufina. Rawiya tsighiya, ghani a Lai shikenan, hyi ma rawakhi kar gma ca rawakhii wa rawusi Vina-Vina-Vina, kuga kar wa Lau wa rawusi ghi wu Layiya, a,a, tsirau sac p’uci nufiyu wit, puc’i ta Ghinshin taba Vinahy, ɗin yan wu layiya, wa P’uciya to ɗin Yani bu wu rawuya to ɗusa khiya ta caw ghani ma wu layi miya? dusa cawi, ɗusa U’mma jarhyiwini marwhun bu Ghinshin ta cama, jarhyiwini Vinavuwawini kaca-kaca, Vilan ni Ghinshin gma, aiɗin tabu ʒaɓaghima ma Umma ghan ghanghin ƙai manipu khin wuyanu ghamkwa nasu, ɗin yani bu me Ummahi ɗin yani bu ma nahusa, ghan sawun ma ai taɗi ƙimasi, ma sawi ɗin taɗi kimasi, tuwa wa wa Umma Yani bu wundaka Ummau, Ghinshin ghi Sinusi ghama we-e din yani bu wu ndaka ummau ngingiyi pu'ci wa zha Ghinsin vina hyuwi, wa zhi Ghinsin vinahyiwi to ɗin yani bu layiya wu ndaka ga p’usi amma waku ʒha Ghinshin Vinahyuwi, a'a gha waʒha nufina.